Otucaa yɨ kpii kpokpokpo daŋsiemumuŋrǝ ŋrǝ wǝ́ pɨ lóo toŋ mɛŋwǝ ǝ pǝ fɨ bipirǝ ǝ fǝ acaa wɨriekpǝ. Ǝ pǝ fɨ sanyaa ǝ fɨ eyee oyupǝ ǝ fɨ pipiyǝ ǝ fɨ eyee ewetuyǝ sa ǝ fɨ ǝtɨnɨ.